Na kukuyendó nakualta té, uj <hesitation> nana kadivandó kudi uju <hesitation> nredivaján, ithú adukiví té nó anrini, tidiján niján comoquiera ta ña'a nru'a na kó tichí nakí, naki ndakaxí chí cuenta na va ihó kan kú yendó, ihója ihó adúu a ñá akudadi xhivandó nrono tané yevaa ku veendó.